في وقت الفراغ بتاعي بحب أن أنا استمتع بالهدوء او اتفرج على حاجة مسلسل أنا بحبه واحب أتابعه ممكن ساعتها احب ان أنا اقرا كتاب أو حاجة تفيدني كتاب عن التربية أو كتاب عن الحياة دي الحاجات اللي انا بحب اعملها في وقت الفراغ